पडोसी ता योक तरफ से मतलब बदनाम छिन आजकल इन नी ची आगर वेन ब्वॉयल भी वोलु मि पागल ची या कुछ ची ता वैसे मै पागल ता नी वे जान ता क्या बवाल वोल होलु उन पडोसी ता इनि ची की मेरा बारा मा कुछ बुरा ब्वाला कुछ अच्छा ब्वाला ता आप भी ता वेगा बारे मा बुराई कन लगया छिन ता आपसे बड़ा पागल कैन वोन्ड़ ता इनी उ भी छिन।